﻿Ajayave añeapïka mopeti ñeapika rendapeyae, tenondeko se aikuata mbaenunga ñeapïko se aipotava, jare kiraiko aipotatava, oime amogue guinoi jeta jokua reta japipe rupi, jare jokua yaiparavo vaera, erei mbaetiyave jaeko se jaeta supe, kitaiko aipotava puku, <hesitation> puku katu, ani sea misi oyajiata, jae jokua semboyeaviki kavita jae jare aikua vaera kira amombeun supevi